Tomaira nʒaya ngi nundua məli ko nʒaye ngi nlambuna kakutani pane ʒhərambara nuka farkowi wato manʒa ndrna nʒa ndrʒi ka farko waya ngi nunda nʒa ndui ngi mbui barka mengi mbuna mihəngi mbuna wani nzla huna vura wani nʒa hunu pighəra mari yaruhuma məli zaləna mlana məli ʒalənji grinya na malahəshuna tirja sighə ɗana a tsiriviba nundua nʒa grinyau ulatsirivi niya məli ndua vala hənji ghəʒira sa ni yaruhuma məli malahə ka zalə kambrahə nihə nʒa nihə nʒa ɓuki nihə nʒa kutani, kimbi shaularahə kimbi zagrasuaməli hə ghəzi rasa waya ngi wato ndva ngi mbui waya ngi ndua ngi ninsa nʒa həni mbui sam ma nginduna ʒhəʒisua ndri mahə sa panotui mina miwambua daɓihəni, mbu ɓuki miwahə daɓirihənina konama kimbusuangi hənehə məlina wahə məli miulahə daɓiri həni miulahə daɓirihəni wato ghəʒi ulaya ngi nundua nʒa, waya ngi nuddua nʒa ndui ngim bui ndua daɓihəni hənimbui ndua məlishaulara hənimbui sua ndriʒi sosai, nanʒazi yaruhumi nihənanngai hənji rahəri kafa niʒhə nʒa ndrahuma nʒa həna ndua huma huma ɓara hə kasa hənanahumau ka ɓuhə mba notusua nʒa ndr na ngiya nundua nʒa na waya ngi nundua nʒa ndua yafa gam mahə nʒa hunanduna dolei. Nundua takahə dole nindua sanihə dole nundua ngiəhə mambui nglə pilghə ra wa ndui fani pilghəra wandui sani vəvra kowandua faninahəʒhusuna kimiya suahəʒhə vai amma maundui ndua nʒanuna wani sani hənji wani nghlə hənji viʒhuntvi wani məlisui ɓaya hənji dole nihə kumani haghə nga yafa mihə yafa ndui ma nʒahən a nduna wevəli ngrauwahə mihə yafa ndu manʒahəna nduna ulenʒ yaryahihə ghəʒi rasa ulaya nji ndua yasa ndui gau kowanua kumani ɓila həuna ndaa nʒanu na ulanuui yusatihə hənanananuwi ninuwa ghəva kuma wanuwi yafatikhə hənananuwi ninuwa daɓi həni wanuwi nʒa ninuula haɓida nusuakumanuwi kicigabanu ni ngraalu amma monduahə yafa ndui mbi halənji miula ndua məlari sua ɓaina nihə simbi na thəhə hə minundu huna nʒatarayu ka ga amani ʒhə nʒaana katsiɓa ko gihu wato yafa ndui ula gutani mbi haliya ngi sosai nundua nʒahəna ghəʒi so manʒa mbua yasa kambrahə nihuma dasi həni nihua ghivukuma nihuma məli sua tsirivi nihuma ghivukuma nikuma məli sua tsirivi ma kamakinə haliye ngi nanabraʒhə klanduna kaakinə haliye nji nundua nʒani wato na ndra ʒhə klanduna wao ndu nʒa wato ndui ndua ndua ndua vala konama kimbundui ani nʒa suraɦananga na shirihəma, ma anʒahə surahənananga na shirihəna wato ulane nja wato pa pighləi suashina mbua kumani klahəu saida nihəlu klandui atsiriviɓa həulu. Wayangi nundua nʒa ndrazhə ndui ndua valan ndui ndua nʒa ghəni mbui, ndua ndua nʒa shəni mbui koulondua məlari nʒe ɓaina suhalnji məlu mungalə həna hənji nihə tsu həna kənji wato haliya nda niʒha na tsirivi nundua nʒa ghəna ghəʒi wato kosua kilandu miuwanhuna hənjina ambeni vala ghənji ni həɗu kosua kula jibahə konusua ʒimi konusua harivi ko yake mɓa nihə valo ndui ko pane mbura jighəni dedangi mela koɓo kwa jibahə nihə kilə nihə vlakondui ninja vala hənanasuini ninja kumani shui haliya ndr niʒhə wato nihə sundui ninuwa nʒa jare ninuwa shivukuma wato niʒhə ghəzi vukonvari wato mbi haliyensi nindua nʒa ghəna shəʒi ndraʒhə sosai nundua nʒa ni haliya ʒhə həmɓa ma kaulaiu wato ma notui hali mana wato manyiə munyalə munyalə nundua məli ʒe ɓaya hə nihə munya nihə munya har nikə nda karshe rayuwahə wanui nʒa shuwi huna nduʒhə har ninu reldə ma nani mbu bukihə nʒa ko malahə hənu ʒəli nihə nʒa shuui mpashuna wandushi nembua takahənji ninja məlimunyahə manani ko malahə niʒa nʒa həna zaalaʒi shuma a məli nʒe ɓaini zhəla ɗa ghəʒi niʒa munya wato mamunyaləna notui suiʒi mbirayiwandui na miwashina ko ghuna shedano ambuiʒha ma ambani nʒa nihə ɗa suashna karhə nʒa huna shedanu mewa munyalə klahau wandui sikhə ngləhə wandi sikhə ɗa hə. Wandui sishə kihə suashahə nduhəməla həu nihə mugau wani munyani kənamla kint bəsua məlondu hə mi wa munyalə klahə to ghəʒi rasa ma munyaləna sua ndrʒi mbirayi ulandu mosua nddrre kasighəɓa wato hə kawai mimunyaləshu dole nihə munya dole nihə nʒa duumui nihə munya nihə gla yake nusu ndr ʒhə məliva hə kimbi rayiwa mimunya shuna həbani kawari sua ngi həʒhə har niʒi nki bukapa hau ghəʒi rasa wato ndr nundua mugiya ka pana tuma ʒhə ʒuana ma sikhə viyana nimbua ghə tsitui nimbua tsihuntiki tsitui nimbua thəkhə nimbuari mbhəvau ʒua nimbua məli memunyaləshu na ndua ʒaaruʒua ʒhau ghəzi rasama mbua ɓiɓaina mbua gala mungana mahə dikhə tsituri tsihu wahə thəkhəri thənha’na miwa suni shi vukhəna ki munya həu meulendua thə munya mabo ula vuyi ɗantikivi suashine klahə sikhju gam hə ma mugiga ləna suandrʒi miwa mungalə kloundui ko mbi hə aurena malakə wani munyuni ʒəlihə herni yaruhuma vala huni ni nwa redui shui ko hə ʒəli wa malahə klahə ko ka fanangu bau ko nja miwu munyatə klahə ulanui nʒa huna ghəzi wanui duishui sam hə munyalə shəzi gutani mbi haliya ndri neggiya neya ngi klambui nundua nʒa həna ghəzi wato suandrʒi sosai həɓa kawaiu ula bwaagula halishimba neya ngi nundua nʒa ghəna ghəʒi mahaliyangi. nundua nʒa ghəna ghənʒina wato waya ngimɓa. Mapane hara nsira kahənananga na nihə ngi ka ʒurama mahə kumani ireniʒhə halina haliya ndrʒi gam ma notunduna ka ngi ɓa ni ʒuransuya kumanusui ka ngi ɓa noʒuransuya ghivukumau mesua ndrkla ʒurasaina ma nganjina wato niʒanja nasai maubuatiʒhə na mbua handamahə ulato mbua ngi sai hənandini ghətin ngi notuindu a tsiviɓa həu watomahuliya ndrna nundua nʒa pane həranga hənananga nihə nga ʒurama pane hə ra nsa tiənananga nihə nga zurama mahəfa ɓa ɓino yaruhumina ma nʒe bai nahəhəhngi nimbua məla həana ani məlanduma amama ma sua ndri nangihəra nondua məla həna nihə məlaka ʒurama pane ngi həra ninja məlahə nihə ma’la hənji wato hə haliya ndrinu ndua məla zuragai ani nʒa ndua nguhəni kawaima nihə ngi hənanga gui hənangu guara hənananga konama kimbisua məlihə na suara ka lənananga, konama kimbusus məl həna guara ka hənananga, ghəʒi rasa mbuagu lambui kimbi zamaniyana ghətina ngi həu ndu ʒhətini ngi vughəndu ghətina ngi nuʒughəndua ghuvukumau ghətine ngi konuma kimbi notusu kanotundu saika həhi saika jiba hə saika hulfahə saina hilka həntini e yaruhumi fa kləhuma həsa to atsiri ɓau watsirivinu ndua nʒa ndua nga ka ʒurangui ka ʒuraguitini nihə nsa ka hahəiha nihə nsaka mbuna ni hə ngi mbua ghəvukuma wato ghəʒi notui halina ndri neya ngi klandui nindua nʒa hənahəʒi. Nundua nʒa ghəna ghə ʒi pane həra nu ʒughəhə nʒa shvi gu ʒughəndui ni zughəndu a nʒa shui pane ngi həru nimalnə nʒashio ngw malandui nimalamdua nʒashui panengi həra ni vughəhə məlvi ndri kontui ngui nivughəndui məlvi ndri kontio panengi həra wato konama kimbusuhə nda nʒa ndri ngu ka ʒurema ni ʒurama nʒa shui barka watuma nu kullumina meulasukala ʒirama mewa zarama shivukumana həma wana shivukuma hə ratsi amma bwaglelambui shiri ninghau ma mbuagula mbuina sai nihə ɗa wako hətingi nindundua gnivukumai sai ghətini ghətini ngi nimbua kanotui ndu sai shətinə atsiri və ɓa həu watsirivə konama kimbundui pena ngihə nihə nʒa ndri nihə ngi niʒurama minsan nʒa ndri ghəʒisua ngambui nimba məli ma notui hali mɓana nangiya kalndui nundua nʒa həna ghəʒina notui hali na ngiya nudua.